Vidina tragno izy koà vaovao matakatra akeke amina cent millions akeo donc no tegna môra amin'ny andro ake io ein fô misy cent cinquante millions, misy jusqu'amina un milliard na deux milliards karan'igny koà vidina tragno vô vita, tragno norme tsara be aty.